אִייֵה נְקַדַּר נְגּוֹלֶּךְ אַרְקָאם מִן אֶל-צִירְף חַתָּא לְחַמְשְׁטַאש בְּוַחַד אֶל-תַּרְתִּיב עַשְׁוָאִי, רְבְעַה, תִּסְעוּד, גּוּג', חַדַעַש, סְבַעָה, צִיפְר, חַמְסָה, תְּמְנִיָה, תְּלָאתָה, חַמְשְׁטַאש, שִׁתַּה, תְּוַאש עֲשָׂרָה, וַחַד וְרְבְעְטַאש, מַאְשִי דַרּוּרִי יְכוּנוּ פַּל-תַּרְתִּיב לוּקּין חַאס וַחַד יְעַרְפְּהֶם מְזְיָאן בַּשּׁ מַיִתְחַלְּטוּש עָלֵיהּוּ כְּחוּصּוּסָאן שִי חַלּוּת דְיַאל אֶל-חִסּאב לוּא פַל-אַלְעָאב.